Sallit waawirta heddaade dow ko ko jannga, ko huunde fooɗata ɗum. Leydi ina fooɗa ɗum, dow to kadi ina fooɗa ɗum, alaa fof to waawi yahde. So ɓalliima leydi, dow fooɗa ɗum, so ɓalliima dow, leydi fooɗa ɗum.